Bo yeni kɨ boni takɨtai bo ɗa ɗau, kaye ya woi lulu boka ye lulu mamai kaye jaka kumbo jalla kumbo jalla kumbo ɗoɓi mongo ɗoɓi nongo gɨn boko jalla ɗobɨ mongo jaka ɗoɓɨ mongo ɣin boko jalla ɗoɓɨ nongo jalla ɗoɓɨ nongo gɨn boko jalla, yilli kumbo yilli kumbo yilli kumbo jaka yilli kumbo yilli kumbo yilli kumbo jalla ɗoɓɨ nongo gɨn boko. ka teghlɨmai ka ɓale gɨgrɨk gɨrɨ gang kai gɨra wakawamaiyi kaya ɗingha wakawamai na wulai ɗang kongngol to mɨndo yimai ɗim wo akakare akakare akakre akakare ɗoɓi nongo ɗoɓɨ nongo gɨn boko ɗoɓɨ nongo dobɨ nongo gɨn boko jalla jalla nongo ɗoɓɨ nongo gɨn boko akakre akakre akakre akakare wanda yana da karpo ya pito wanda woishi gɨn karpiu ya pito wanda woshi gɨn karpiu aporeni wanda woi shi gɨn karpiu a poreni akakare akakare akakare akakare wanda bayi da karpi ya pito anan yilaiwa ya pito, ana na yilai wa ya pito Woi woije ɗɨm <hesitation> <noise> ai nene ɗɨm tang <hesitation> <noise> ai ngam ma nga nga ja kololong ngapuno ɗingha lora janghi ja ja jaklolong amna mamu ma nya nya jakololong apuno lora jangha nya jakolong apuno lora janghi jajajkololong nya nya nya jakololong papɨma gɨma lora jaghi jajajkololong papɨma gɨma lora jaghi nya nya nya kololong nya nya nya kololong amna mamu ma jajajkolong amna mamau ma jajakolong papɨma gɨma lora jaghi jajajakololong. Ɗanghɨlang nene bouna mawu yeleri nene bouna mawu bani yukot bɨla gangenima bani yukot bɨla ɓango shumi Ɗangɨlang nene bouna ma mu yeletri nene bouna ba ni yukot bɨla gangeni gangɨna bani yukot bɨla bɨla ɓagno shimi, danglang nene bouna mawu yeletri ne bouna mamu bani yukot bɨla gangeni bana yukot bɨla ɓagno shimi. Na deme boi mono sheet sheet sheet sheet shimi koyo shimi koyo ma na wuru mono mɨ ɓamu shi dona yino ɓamu naya shi dona yino ɓamu naya ai a doudu naya ai ɓa bowa na ɓa mɨnami ɓa bona na shobi. Na dame boi mono sheet sheet sheet shimi koyo ma shimi koyo na wuru mono mɨ ɓamu shi dona yino naya ai ɓa bowana mɨnami ɓa bowa na shoɓi.